اه اول حاجة بفهم شعوره ابدأ استمع له اعطيه مساحته عشان يعبر عن خوفه بدون مقاطعة بدون ما تفهه بدون ما اسفه من خوفه هذا ثاني شي يبدأ اني اعطيه بعظ المعلومات عن الطائرات يعني اشرح له بشكل بسيط كيف تشتغل السيارة الطيارة عذرا وانه فيها <hesitation> وسائل امان وانها اكثر وسيلة تنقل امانا. وطبعا بشجعه على انه يخطط <hesitation> لرحلته يختار مقعد مريح بعيد عن الدرايش وكذا. بحيث ما يكون شايف الارتفاعات اللي عشان ما يخافوا.